Uwesa uvike luvika kukyanyanya kubatiuku uvuwustu visuwise uwaya wukwisa wukikulunganisa mubetiri, wukalunga nise mubetiri uwesa uvike isi inanii ijiiji iredi. Uwese uvike, ata i- amambo molosu uwese utumila amambo molosu umwanga kwa itaa, <hesitation> uwese utumile ata, isimu, <hesitation> ukusaji, kusaji ata ibetiri, <hesitation> uwese utumile ata i- iumwanga pakilo uwigone uwesa uwase, kutumila, <hesitation> uwesu upuluse ata iredio, uwigona upulisa, <hesitation> uwesoo, yaani amambo molosu uwesa utumile isola.